קאן שבח סג'יר גריב שוייה, חית קיחאפ מן א-זלאם, קול לילה קאן קידווי א-שמו בש מא יכדר ינעס, באקי אלאשבח קנו ידהקו עליו, לקין פי אלנהאר אלעספה טפת אלאנואר, וכוללהם חאפאו, הו האלוואד לי קאן מח'דר שמוא כ'תיר ועתקוהם, מן דאק אלנהאר פהמוו אנו אלכופ מאשי עייב, ו אן קול ואחד ענדו קימה חאסה חתא לו קנת מוכתלפה.